Ekiratwarira omuntu okubagye ninga okutuuragye okugira amagara amarungi eky'okubanza waaba oine esente, woine esente oreehisaho buri kimwe kyona eki orenda oraba oine amagara marungi, ekindi woine omushiija arakukunda, kabi mwashwigwe ninga mukyayekwana konka ya arakukunda, mura mwine amagara marungi. Ekindi woine abanywani, abantu abaratuura aha rubaju rwawe baabarakukunda, mwine obusiingye hatariho okuyomba namutaahi waawe, obwe bwena n'okubagye, ekindi woine abaziire baawe, omuziire n'ekintu ky'omuhendo ahari buri muntu weena, ekiramanyiisa omuntu yaine omuziire, araba aine amagara marungi. Ekindi wooriire, onywire ohaagire, nakyo.